Aleoko mihinana mofo salady satria be fangarony kokoa an, <hesitation> izaho moa miezaka <hesitation> maka lanja kely, dia tsy ampy ahy raha ohatra ka salady fotsiny no hoaniko amin’ny atoandro.